Oli babé siwato saan émiit ébaaj mé san injé imimé, kankaan siwato soniyee sibagiir: étiyoree yoomé nang furi, érubahéén yo yoomé gafaak énaaf, éfojitéén yo yoomé furé, ébagiréén yo yoomé gatiiŋee. Siwato saan émiit ébaaj mé soniyee sibagiir saan injé imimé so sasu saan ipiné mama.